<hesitation> Ra karazankanigny tegna misy le <hesitation> mampitombo, mampatsara ny fomba <hesitation> fitandrignesana ndraiky fifantôhagna amindraha, ôhatra zao sesam a, chocolat regny, de lôko, regny zao agnisany sakafo mampatsara <hesitation> fitandrignesagna am raha de mampa-mampatômbo ny fifantôhagna am raha.